<hesitation> Fômba fikopohan̈a laoko zen̈y beka mba tsy hiteraka loza zen̈y raha io. Vôlohan̈y akendriky, adoso tsara raha an̈atin̈y jiàby an̈atin̈y laoko io zen̈y, avô adoso koa zen̈y i raha ambelan̈y jiàby in̈y, kopohan̈a tsara bôkà eo amin'jay zen̈y sasan̈a tsara koa zen̈y izy. Avô tsy mihinà laoko ten̈a madiniky jiàby io zen̈y tsy ten̈a tsara